الجزيرة <hesitation> الجزر ماتلقاهمش في الصحراء، هما موجودين في المحيطات. ولكن ب <hesitation> بمعنى السؤال، الجزيرة في الصحراء يعني أني نعيش في الصحراء لمدة عام. أذكر خمس أشياء تأخذها معك، ندي الحوايج اللي <hesitation> لتع البقاء، ندي <hesitation> موس ندي <hesitation> ندي الماء، ندي الماكلة اللي تساعدني في البداية ياه نحكم روحي. ندي خيمة، وندي <hesitation> ندي الحبال الحبال مهمة في البقاء، ندي لباس.